Gne fikarakara hoditry mainy <hesitation> rehefa miala ame douche: de mangala savony da asia ranokely da pasoa amin'igny e gn'hoditry, na mapiasa creme koa mety! Na mapiasa citron na koa mahavy en'igny hoditry mainy igny sy ampy rano! Mila misotro rano maro.